La carn per i hamburger mi pensu che a sia la carn, la clasica carn d'vitèl, ch'a la macin-u, a la tritu e pöi a la bütu ëndrinta a machinari appositi ch'a dan la furma dë l'hamburger, rutund, piat e pöi pöle cundila cume t'völe